Nààŋ yèye miɔ̀ŋ naim wa kòmò, kòò mìŋ gè wa kè ɗɔ̀ɔ̀ kòmaŋ miɛ̀ŋ, kòò mìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ wa kè ɗɔ̀ɔ̀ kòmaim mìŋ jaayaà nàaŋ lɛ̀. Kɛɛ sèè wɔŋ wààa wo yèye miɔ̀ŋ naim wa kùmìè diɛŋ lɛ̀, taìŋ bi wɔŋ fuɔŋ, anyùùŋ nyaŋ naŋ wa fè wɔŋ fɛiɔ̀ wèè wɔŋ fuɔŋ wɛɛ̀ŋ nyɔŋ. E taìŋ bi wo yèye miŋ nyɔ̀ŋ wɔŋ wàà bi wo yèye miɔ̀ŋ naim wa kùmìè diɛŋ, soo sèè wɔŋ wàà bi sèè wɔ̀ŋ haì nɔŋ kpeìŋ, taìŋ bi mìŋ woà mìàŋ, nàaŋ ɗɔɔyɛɛ̀ ke ɗɔ̀ɔ̀ kòmaŋ miɛ̀ŋ yɛɛ̀ yòò, mìn nyààŋ ke ɗɔ̀ɔ̀ kòmaŋ miɛ̀ŋ yɛɛ̀ nàaŋ, e gbiŋ lii, soo mìŋ nɔ̀n happy i mean mìŋ nɔ̀ŋ zɔlɔ̀ sùà, ke ɗɔɔ yii hoo ke ɗɔɔ yii e jèè sùà dùùm mɔɛ kùwà.